Te dure na atwa na ngaa namɛ na aba na she na atwa tɛ babɛshɛ. Nzhɛ ma duma epe iwe iyi iyebi na omo soso kwo kaa ama kwuba atwa te babɛshɛ na ngaa na aba o mbisono. Umasha mi biye mu na ngaa kwube no ofwo atwa tɛbabɛshɛ shɛ, ihiij a she atwa na yebi shewalu, amama wala nu kwo noofwo na aa namɛ a walu vwujgwa kwo a walu wana, kwo a walu remu. Ine ge mhisono maa, o momo hikokonu maa e mepi tu nama ta atwa aba. Iyenwɛ shsɛ ashɛ atwa na yemetanɛ maiuj ma abba evwuri. Yaa she butu buko u kwube ti yeu ba nya bwa njɛ iyi iwɛ, bo vwulo ij she iwene ti bee meci ijo ama bo vwulo iwɛnɛ ti bee mepi maa bi eri mata yeu ɛtɛ, bee mepi du kaa maa yeu ɛtɛ eri ya sha timbiyono tubwa beyi ga.

Iweecilo ga, usha ga ushesheusha biye o, ibe po e hiej atwa wutu o sho ushi e hiej cevewuna cabane, obu to tugwungwu no bu zundo, be zhe ba sha buzundo yaa she tuba atwo ga miauj ma aba nda iyi ti genegɛ beyi ga miauj mu tu to udengwu na aba a zha she tu ba a sha du ozundo hj? Umasha mu ko muna ngaa kwube atwa oko o mbisono me zhe she ta atwa oko kaa she ata namɛ nu uraij isweswee okwo ta nda iyi ibiye. Aname nuuiraj isweswɛ butu zhaswa iyi uvwa ici akana baa zaa she mapa ya iyi ne baa nsa, uwa ci uzoto na butu bu ko zhe ijzo meyingo ni wene bwe usha ata zhe shɛ o. Ibɛ po zhe nda iwɛ maa be zhe kwuba butu bu ko, beyi ya ƴu bwɛ yɛ ishije du ba sha busure. Iwɛŋ ti yaa she iwe maa ba kwuba bishi bwa kwo butu na meci bu ba ndo ij.